حاليا ما عندي اكلة مفضلة بس اي هي هم تتغير خلال السني خلال المزاج يعني احسب المزاج حسب كثيع اشياء بس أكثغ شي مرات يعجبني الأكلات الحامضة مرات الشوربة مرات مشاوي وهشكل شي اشتهي بس او شي مقلي او شاورما يعني هاي الأشياء كل مرة شكل حسب المزاج